Ekyambiireho, nkaba ndyaho ndi higwariro, nkaba nyinenda y'okuzaara, ha- naaza kukyebeza bangira ngu nyinemu abaana bati, nkahurira naatiina, naayebuuza haabahenki. Story egyo ku kyabiireho, naagira ngu kampuname, tinaakigamba, naaza muuka. Hati kunaabiire ndyaho, naashuba naagaruka mwigwariro bangamba ee kunabaana babiri, naagira nti ee, bagira ngu nyine kuza mukyoma, naagira nti waapi, naazamu nkashanga baryabaana babiri ndabaasa kukoraki oba, baasa kugwa nk'ahansi nkagwa nk'ekihuumura, naahunama, mubwire obwo kubwabiire buryaho, naaza mwigwariro kuzaara, naazaara omwana ow'okubanza, naakurasaho ondiijo ntakamazire eshaaha e- edakiika ntakamazire emye makumyashatu, naazaara ondiijo mwana, egyo ni- niyo story ei ndamanya erankwataho.